Kalu menurut kita ayam itu bisa kanal dia pe tuang tergantung bagimana dia pe tuang itu pe cara piara kalu dia pe tuang piara ayam kong kase tinggal ayam makang pagi pagi ayam turung dari dia pe tampa tidor biasa dipohon atau dikandang dong cuma kase kaluar la tara kas makang kong dia bacari makang sandiri tu biasa dia kurang ta biasa deng dia pe tuang tapi kalu ayam yang dong piara dari kacil apalagi dari kacil dong so biasa kase makang taru baras ditangan kong dong kas makang atau cuma dipiring kong tiap kase makang itu dong toki toki piring kong dia babunyi itu ayam pasti kanal yang di <hesitation> saat dong mo kase makang itu <hesitation> dong pangge cukup dorang toki toki piring deng leper ayam dengar langsung dia bakumpul jadi kalu torang piara ayam kong mau dia kanal dia pe tuang Tong harus rajin kase makang deng rajin tong kase maso atau kase kaluar dari dia pe kandang konya kalu tong ada-ada sama sama deng ayam stiap dia pe jam makang tong kas taru pasti dia kanal dia pe tuang tapi kalu <hesitation> batanya kong ayam dia bisa ada kase tunju dia pe kasih sayang ka tarada itu ada dua jawaban yang kita mo bilang yang pertama itu kalu kasih sayang di dia pe tuang a itu kita kurang yakin apa batul ka tarada ayam itu dia bisa sayang dia pe tuang karna ayam ini dia tara pake perasaan yang bisa ada kasih sayang deng manusia tapi kalu ayam dia pe kasih sayang di dia pe ana atau dia pe tolor itu pasti ada Karna torang sering dapa lia ketika ayam pe ana yang baru turung baforo itu kong dia baru pica itu tong lewat pun ayam pe mai dusu tong tangka ayam pe ana dia pe mai ada situ pasti dia teto pa torang atau tendang jadi ayam yang dia pe rasa kasih sayang ini mangkali cuma di dia pe ana atau di dia pe talor tapi kalu kasih sayang di dia pe tuang itu kita juga kurang yakin tapi itu kayanya tarada